Kwokhuranga, kwakhaviri, kwakhataru, kwakhanne, kwakharano, kwakhasasava <noise> kwa musaphu, kwa munane, kwa <hesitation> shienda, kwekhumi. Kwekhumi na ndala, kwekhumi nde thiviri.